انا بحب العب كرة القدم مع اصدقائى جدا لان هما بيعرفو يلعبو كرة القدم وانا كمان بعرف العب كرة القدم لانى تعلمت كرة القدم من زمان جدا واتعلمتها فالنادى وبقيت بعرف العبها كويس فا انا بحب اكتر حاجه العبها مع صحابى هى لعبة كرة القدم لعبة كرة القدم مفيده جدا وكمان بتطور من مهاراتك عشان تبقى لعيب كرة قدم كويس دى حاجه كويسه جدا